Bapɛ ku brɔss dukɛ ɛkuani baku ya kutu yɔ brɔss ɔɔ nekle a, yoo welunuku, alufunevu brɔss nunuku kɔnasu kɛmɛ naluku kɔbaƒɔkɛ mɛ. Buaa da kuu brɔss nadula aƒɔnaʒa sokoɖia lɛ medzitsu mesu yana luku du, buaɛvla inyɛ ketsikɔ alu koʒa brɔss lɛɛ; brɔss la me kekelɛsɛdikpekpe kalu ɛvla kɛkafu nunuku kɔ umuku kɔƒasuvmɛ, kalu ku kɔliɛtu kɛ, yabanaʒa brɔss lɛ kumuɛga nadukɛ kemevi brɔss la yakutu yɔ sokodia kɛba noo sunuku ;s. gamɛ unuku kɔba tsinasu kɛ alo aluku kɔba lili kɛ mɛ. Sokodia la kalumiaʒo seta emiebi inye ketsikɔ laka kueyui brɔss la kalu bakaʒa ɛvla. Nɔta nu manifuɛta nadu nu ɛtsɛfua alo ɛtsɛla alo ɛtsɛdigbo. Naniƒuɛ ta egbenya yɛku bua yayɔ brɔss alo ɛ brɔss alo sokodia kɛboo welunuku. Nnanƒuɛta amɛlɛ manlafuɛ biamɛ, nannafuɛ biamɛ, nannedʒɔ nifuɛ bi amɛ lɛ wuagbenya yɛku bua yao brɔss keboo welunuku alo sokodia.